أظن من أكثر <hesitation> الوظائف اللي أكون جيد فيها او أكون ممتاز فيها بشكل كبير <hesitation> هي شغل التجارة بشكل عام أظن شغل التجارة او المشاريع سواء الصغيرة او الكبيرة <hesitation> لأن بأستمر أفكر في الموضوع ذا كتجارة وكمشاريع خاصة بي.وأفكار تكون مبدعة